صراحة ياخ الانتظار لوقت طويل ممكن يكون حاجة بايخة شديد و بتزهج جد جد فالزول دايما لما يلقى نفسه في وقت بتاع انو هو عندو وقت بتاع انتظار طويل يحاول انه يكسر زمنو باي حاجة اي حاجة هو بيحبها يعني مثلا ممكن الناس بتختار تسمع موسيقى بودكاست اغاني اي حاجة بيحبها الزول بتكسر عليهو الوقت وتملاء ليهو وقتو ممكن الناس بتحب القراية مثلا يقرأ رواية مقالة مجلة او حتى يقرأ حاجة في مجالو. اه ممكن الزول اكتب لو بيحب الكتابة برضو الكتابة حلوة يعني بتملا لي الزول وقتو وبيعيش في عالمو الخاص. اه ممكن برضو الزول انه يستغل الوقت الفاضي بانه يرسل رسالة لزول بيحبه او زول مطول منو او كده. او حتى يتواصل يعني معاهو. المهم اي حاجة حتكون حلوة شديد بدل الانتظار <hesitation> بدل الانتظار في الفاضي يعني.